Ukuribi yashi yeri shape ame olom ni <noise> nwamwa tiyashi ɛbi mepe gana ma yari wutagana ukuribi <noise> yashi ame olom zaba shi iwe ma zabutu bana biya iwenepo abiyaji ukuribi butu lele bi gbara kacebi de ce, aka bi tiyashi ma zha ba hien bu iwe ma ga yabu ka zha bana iwepo shi iwa ma iba shi tubisa shi iwe ukuribi nana ba yace, iwe po gbara kace umwamwa nana yaji ukuribi hwe yaji bi zha ba kuba umwa na ga gaji ba zho ukuribi hwayi ashi atwo iko.